Paspor ge ngone gahi la ngone tagi toma mansia na negara ge mansia coho ngone so susu bui ifa, karana paspor ge ena mangale tora ngone dadi tagi toma manssia na nagara, bolo ua se ngone sema paspor ge ua anggena ngone tagi toma mansia na negara dadi ua.